أكثر شخص أثر في حياتي هو أمي، كانت دايماً تدعمني وتعلمني جيم الصبر والتفاؤل، تعلمت منها كيف أواجه التحديات وإني أكون جوية، تأثيرها واضح في كل جرار أخذه، وجودها في حياتي يجعلني أشعر بالأمان و الدعم الدائم اللي ما يتوجف ابداً رغم عمري هذا.